Ewa, biby ndraiky mifampitapita zaka hay, <hesitation> kara akoho io, akoho io zany naturel amindreo mintsy hitanao tonga tode mandeha anaty ala any mitsakaraka <hesitation> kaly hoaniny anaty ala any, mijery zaka manjary anaty ala any; mijery vary, karakaraha zany, zany ataon'io akoho io.